Gn'anjara asan'ny hambopo amy <noise> fahombiaza tena manoka aloha, laha tsy misy ny hambopo tsy hahomby mihitsy iha satria anaty sainao ao zany mila manao zao avao hoe vita ty hafa tsy maintsy vitako avao. Manino moa iagno mpanarivo, ka manino zaho tsy ho mpanarivo. Zay zany hambopo iny, iny zany manosiky anao iny hahatanteraky ty nofinofinao noho ty fahombiazanao.